Eh però porrieivan dîlo primma che vëgnan chì à mangiâ in mez'oa. Oua faggo di aperitivi intanto ciammo a rosticceria che preparen e pòrten çinque pasti cadi de carne, de pescio, de pasta. Quæxi quæxi arvo doe bottigge de vin e metto o pan in sciâ töa. Quande l'arrivan se beian un aperitivo e spetan che arrive da mangiâ